Gn'akoho zany tena mahafantatry tompo io ka, satria raha vao olo sy to- sy fantany mangala an'azy milefa io, fa raha vao fantany hoe anao mpagnome sakafo an'azy da magnanto anao ary tonga de tiany da midoboky akaiky anao eo avao, izany hoe tena misy firaiketam-po avao koa zany gn'akoho eo.